كنفضل واحد العالم متكونش فيه الجريمة حيت الأمن مهم بزاف. العالم اللي ما كانش فيه الجريمة، غدي يكون فيه الناس كتعيش بسلام وأمان، وماغاديش يكونوا معرضين للخطر أولا لخوف.و العالم بلا جريمة، غادي نعيشوا فمجتمعات اللي تكون متماسكة وكحترام بعضياتها و كتحتارم القانون، والناس غدي يعونو بعضياتهم، مكخفوش من بعضياتهم. هادشي غادي يساهم في فتنمية ديال المجتمع